Ma m'ei piggiou pe Indiana Jones? Ma mi no sò, ma no ghe vaggo mi inta giungla à pê da sola. Ma cöse gh'avei inta testa? Comme me preparo? E no ghe vaggo!